Nga singapour ao koa zay da fifangaroa kolontsaina ny ao ao zay ny kolontsain'olo indienne retoa i karana retoa ao koa ny kolontsain'olo sonoa